Ntari nu naun tíí jaa sari nu naun tiun xa’ari nu naun tu te níní na ntari a kontoo ntari na va tu kucha’a ntari naun ke’eri, naun chii yua ku jaa kaku’uri jenari nu yoo ora, nuu cha’a ntari te suni jari keeri nau ntí’í ke’eri sa’ari tee yuu keri jena’ari xii sa’ari nu maa nantari te yua kuu too tiempu nu naun tiun sari jenari pero nenenu nantari yua te koon too ntayo koonto taka nau kua sa’ayo te te yo ntoo nta’ayo te naun tí’í sa’ayo jii.